Cume rettili si l'uma pochi serpenti, l'uma ël biacco, a ie lavipera e pöi ël sërpas, chi lunch ch'a sun tüti, ch'al an tüti i culur, pöi nui auti l'uma co la salamandra ch'al e ën rettile, cula giauna e neira ch'al e prutetta dal WWF